Do vallira wulugo tamsaaje. Na'urawol mai je jamanu on to goddo yidi wulnita ko wula tamseeje be geraade ha nder mai, sai hubba dum, waata tamseeje mai ha nder mai. wulan dum nder wakkati sedda.